tu kuayu ha ra tu sitiu´n ñaa ta kuu tá´a ha kuaara ka´ra xini ve´e ka´ra a tu sitiu´n nta kuanta kininta tíkuu masana ha tíkuu parixi ña ti nte´e ha ti ntee kuxi ha ika kunu sitiunta tuku kuayu ka ñaa a´su nitiui na ñá´a ra sá kuu satukuntiu ña ntukuntiu itu´n kuatyi li ra sa´ra ñaa ntukuntiu tú palika ra kanintiu ntúyu kanintiu ra sa´ra santiu tu kuayu in tu pali tava kanintiu ntika ve´e kaninintiura tantuntiu in ñaa in kaja in nuu tantuntiu ka ntisi ntiu sítiurí ña-m tu kuayu kaari kakiri ntivi tyi yanu núñuu siakiri ra sa´ra kua tina kua síasi´a kò´o kakuña ra satyu a´suntiu na ñá´a ra sa situntiu tuka uu-m santiu kaa núu ka pí´i ntiu nu ka ntisi ntiu yanu yaa yaka tukuri yanu yaa´ra suku kuaña tyi íya ntiva´u íya kiti vasi siasituku ri ra sa´ra sukun santiu yaka ri ra sa´ra ika ra u-m santiu tu kuayuli ra ika katukuri ñaa ika turi kixiri ra sáni kuanú sitiu´n tu kuayu ha ra ñayoo ni hua kaxtuun ntunto síaa tuka